Arabia Saodita zany pays arabo zany leroa, io zany tena malaza hitanao resaka ex- ino ma exploitation minière hitanao misy volamena any, bakeo misy resaka pétrole reny zany e ein zaka ambany tany reny zany feno azy zany, bakeo anisan'ny pays arabo manan-karena izy io, misy désert koa.